Sabe pura nochi verdura, nochi verdura yehon ke yehon techchikawa poqui- poquito, pus este pus pollo de rancho se pollita de rancho pano mawistik n ni caldito, wan manon niacostumbrarowa pollito de rancho porque de granja pus puro químicos kin makah, amo sekimati chipawak, o ke tikita tikitah nakatzintl chipawak pero amo sekimati kenihki mo- kenihki moskaltia, <hesitation> moskalia. Y pollo de rancho ps la mera verdad konololowah n desperdicio, se sa sekipia tlaxkal, sekipatilia se kikua, entos este amo pano tomawak n caldito, yehon kachi welikeh, sekinposinia webitos de rancho, y yuka- yoiksik n comidita n caldito de pollo sekikahkawilia caldito ke rico, <hesitation> neh manon kion niacostumbraro pero. Nochi webo de este non kiliayah este tetzitzi, <hesitation> manon nacostumbrarowa este ka- kaome webos pues, como ne nikpia este nikpia gente, <noise> nikpia no nosowamon dejada, <hesitation> ka cinco hijos, <hesitation> entos este pero amo amo tekipano o ke, pos mas o menos tech mantenerowa se no hijo, <hesitation> pero tikonko- tikonkokoliah webitos, <noise> wan se ka ome yeyi webos ast- pan komal de ollita, pano welik <hesitation> tam- manon- asta manon niacostumbrarowa webito, se caldito de pollito de rancho igual <hesitation> igual welik, xokoyolitoh, de campo, xiwtzitzih, sekontlalilia, wan salsita sekontlalilia qué rico, <hesitation> de kion pues este. Yalwa tikonkuahkeh pos keman tiwalah, keman tiwalah, nechtlayokolihkeh, ese se secubo de de nanakatl, tikonchihchikeh tamales, konchihchihkeh tamal, tikuahkeh, wan manon ni- nikwalkah, todavía como cinco tamaltzitzi, pero tla tikuas nimitzwaltitlanilis, pues por eso nanakatl, <hesitation> na- <hesitation> seki kipiah manon keh yalwa nechmakakeh itoka lakchi, wan okse itoka itech n awayoh mochiwa itoka este pano nikilkah, ah, xelwastl, <hesitation> mochiwa achin moskaltia, wan miak deditos kipia, xelwastl, okse honguitos este nikan panti mochiwa nikan loma nikpia kachito terrenito, este mochiwa este tikonixmati nochi penkas amarillas posawik. Panoliwis welik, <hesitation> tech in tlaktzontl tech in tronco, welik, welik, es no itooka kotzkuahkual, no sekonposinia ka ka kontzi, wan sekontlalialia ke tehwan tikiliah chilatolito, pero qué rico, <hesitation> miak hongos onka, pero manon yekmo mochiwa miak como antes, se miakeh tipos de de nanakatl, ni iksonanakatl mochiwa, wehweyi penkas istak, es blanco, salsita ka ka traste pues manon nochi sarten, pero katkaya cazuela, pero amo amo tinechontlahtlania ke este kachi welik ka cazuela, porque manon neh nikusarowa cazuela, aparte noestufa kipia sartén etzitzin o algo, pero neh nocostumbre cazuelitas de tamaños, tla miak comidita pues cazuelita weyi. Pa que alcanzarowa kikuah nonietos, noxwiwah, kikua nosiwamoh, notelpochwah. Pos mol, sí, kichihchiwah mol, antes nikchihchiwaya pero manon kichihchiwah notekpochwah, no yikimatih, pero qué rico, pos se, pimienta, canela, aníz, pasitas, galletas, kakahuatl, este tlen igual okse itoka clavito, <hesitation> kion nechontlahtlaniah este kikowah notelpochwah kiprepararowah wan kinemakah n pasta, pasta, pano no notelpochwah amo wel kimachia de ajo, mole amo yehon kiwelili sekitlalilia ajo, sekitlalilia se pedazo weyi de xonakatl la cazuela ihkuak sekikahkawas asta de mol. Pero xonakatl sekikixtilia ihkuak tlewatza, <hesitation> nochi tikentenderowa, ka niah pos este kichihchiwah, tlatlewatzah, kichihchiwah pero nochi aceite, tlatlewatzah con aceite, pos kachi welik ka manteca pero ken ayekmo se ayekmo se wel kikua kachi weno ka aceite, manteca yimokah atrás, puro alimento wan nin antes titlamiktiaya pues este se pitzotzintl pues kikua n tlaxkaltzintli, este tleyoltzitzi, kachi limpio, kisaya manteca nin. Kualtzin istaktzin pochiktik limpiecito, pero manon yekmo manon kisa kenon kalatl. <hesitation> Manon tleno kan sekikuas cosco, pero manon antes katka pero manon yekmo, yekmo, keman man konekih se semole, techonavisaroskeh iwan nikan notelpoch ompa techils para tlatlewatzaskeh kichihchiwaskeh. Doscientos n kiloh, pero kilito witz pokititoh, sa si omemeh, ayakmo miak, ayekmo miak.